لما أفكر في اللون البرتقالي أول شئ يخطر علي بالي هو الغروب، لأنه يعطي منظر جميل ودافئ ، كمان يربطني بالبرتقال الفاكهة اللي أحبها، لأنها طازجة ولذيذة، وبعد البرتقالي يرمز للفرح والحيوية ، يحسسني بالنشاط وفي الرياضة الأندية اللي بتستخدم البرتقالي مثل نادي هولندا ، أحيانا يحسسني بالمغامرة والتجدد.